پېچکش یا پېچ تاو د ډول ډول پېچونو د خلاصولو لپاره کارول کېږي. پېچ تاوونه ډېر ډولونه او اندازې لري. هر هغه څوک چې د موټرو په ترمیم ځي کې کار کوي په اصطلاح مستري وي هغوی له پېچ تاو یا پېچ کش څخه ډېره استفاده کوي. د مبایل ترمیم کوونکي هم پېچ تاوونه کاروي چې هغه بیا ډېر کوچني وي.